Na paling bau pala binatang binatang na unjung ima guarna na parjolo ancicibang jadi ancicibang on biasona pala musim udan nagokkan on lewat on apalagi i donok kobun kobun na lewati kan di sabolah ni bagas i kampung adong ma isi kobun ni nenek matus jadi kobun ni nenek matus on na lebatan on! Oni i pagar ia don ngatola alak tu si jadi lebatna unte me sude di bagasan adong jambuna adong duhut na ginjang ginjang jadi pala musim udan kan lembab mentong na pala lembab biasona na jopan ro ni aha i na jopan roa ni ancicibang i marsarang jadi unjung ma nalewati nah si ancicibang on kan aha dentong i kan modelna songon-songon adong oni <hesitation> kelenjar nia na bisa managluarkon bau pala umpamana merasa terancam jadi unjung ompak najolo kan ngantong mangarti ningia ancicibang ning alak lambat ia mardalan kan bope gok pat nia te lambat ia mardalan songon aha mei soni songon sotik sotik mia mardalanna bope saribu pat nia kan dungi, cubo mantong ijontik kan pas i jontik kan manggulung mei ntong ancicibang i pas manggulung ia langsung mei kaluar muap nai uah anggo. Tar anggo do sotik anggo iba poning dei muapna sonjia do kantang nai-nai rebus kantang i kuku i aha i rebus kantang i dung i rebus sampe betul betul pekat muap nai soni ma muap ni ancicibang oni ntong adong muse ma, na biasona hewan na paduan on pas musim udan don pas musim udan habis manyabi alak i aha manyabi alak i saba na pala umpamana dung manyabi alak i saba jadi biasona markaluaran ma alai on pas musim udan ima guarna antingano, jadi antingano on sajenis serangga don na bontukna songon kumbang menek menek dei biasona lomlom tapi pala umapamana mang rami alai umpamana tarantuk sotik langsung mei bau i na sangitan muap na i songon walang sangit adi pala umpamana i <hesitation> daerah nalain mungkin adong goarna walang sangit anggo i itaan guarna antingano jadi antingano on menek menek don rami pala musim na jolo tardege ningia anggo iba na poning dei manganggo na saking bau na i ana bau i betul betul bau si katutu mantong apalagi ma gari pas modom iba nia tarantuk anggo i na mogap mei na paling- na paling-na paling aha ntong na paling goyak roa niba pala umpamana Pas modom ibakan madabu i bantal niba abis i targulungan anggo i muko niba pe muap antingano sude sude sude muap antingano mardalan iba tu kamar mandi tardege muap antingano tar pas mangan masuk tu pinggan niba muap antingano apalagi ona-ona gari indahan namilas ngana be na muap antingano mei sudena tong na selanjutnya ntong ambeng ma anggo ambeng tong nangkon isapaan be i mei na paling bau i jadi amben bauna manombo ambeng on um nalewat do pala umpamana marsianyang iba dot dongan niba kan naso bau gari ningia dongan nibai on idokon ah na muap ambeng doho ningiba dungi abis i <hesitation> ambeng on kan memang soni ma karakterna jadi memang muap nai mang muap aha do muap muap ambeng jadi betul betul muap nai natajoman adi sampe manombo pala marmasak alak i anggo nga malo alai marmasak ambeng pasti muap daging ni ambeng dope na i ambeng nai jadi muap perengus adi pala aha pala i son goarna mungkin perengus kan pala isadun muap ambeng ningia jadi i mei apalagi ambeng kampung i ulang-ulang ambeng ambeng na ngon etawa ningia ambeng ambeng-ambeng kampung ambeng bandot nah i mei na paling aha i na paling-na paling bau i antara sudena hewan jadi mungkin na tolu i ma hewan naparjolo ancicibang na padua antingano na patolu ambeng randuk nah ambeng randuk on ma na paling muap randuk muap randuk betul betul randuk.